राइस कुकर एक विद्युतिय उपकरण हे। जेहकजा मुख्य प्रयोजन चाउर सहज्जे पकैना हुइलेति फेकुन आधुनिक मोडेल भर सूप, पास्ता, स्टिमिंग आउ अन्य परिकार पकैना समेत प्रयोग करतियाँ। राइस कुकर समय आउ मेहनत बचत करता, जेहका कारण यी ढेर परिवारके तहन आवश्यक उपकरण बनसिकल है।